Ene vape u an oh mu nan kuiskuis koh pekaka vonene. Ama ar nene u an nu oh tapioko kuiskuis. Meo bon tsan vavavaun em poh kop, nas-tsan nas kene kita an pean tsa vavaun po kop kene pe an ei. Pova ar va nin upas. Ar nene u an nu mu-u ovino mu. Nor popoka nor akare. Ovino mu namam popo kanomo kare, api kare, nemam nasnas noma. Kah kuaeme pa ruene. Ka nas sakorame. Vaso gueme po tsi taim vorae variko. Ka kokua pots tanoeme pa voere. Ane uan voa nu api kare para woa nara vovo nora en stoa. Nene unu tsara vavaun po kop. Tsa bete poh belo potana. Tse paia kikiuna ge boko kikiu. Pova ar vakita sasata, vei tane nene unu tse ne vava un oh para voa po kop.